د خوړو ساس ډېر ډولونه لري چې هر یو یې خپل ځانګړی خوند لري. کېچپ له رومي بانجانو څخه جوړیږي چې ځینې یې خوږ او ځینې تریخ خوند لري. ماینوز له هګیو او غوړو څخه جوړیږي او ډېر نرم خوند لري. سرکه خوږه او ترشه وي. سویا ساس مالګین دی. د مرچو ساس تریخ خوند لري. چتني او اچار هم ترخه وي.